rangii yaani light blue tunen rangii thun rangiii samawati khadhu dhub won samawatir jirtuuu won hamtua hinjirtuu ishinen rangi tun rangi cholee hamtua woathin oll dhawothethu illi thanthe won dhansaaa hamtuu dhagartii samawati waqah dhub rangi light blue tunen thanan akhan cholea rangi won hamtu khabdhumuu ishin rangii dhansaa hamtua rangii inamaaan khulin fedhuu